डॉल्फिन दुनिया की सबसे समझदार जाती में से एक होवे छ डॉल्फ़िन को दिमाग बहुत तेज रेवे छ डॉल्फिन <noise> आसानी से कोई भी समस्या को सुलझा सके और डॉल्फिन झुंड में रेवे छ दस से बारह डॉल्फिन एक साथ रेवे छ हमेशा ओर ये एक दूसरा की मदद करे छ जसा। कोई के लाग गी तो उकू थाई संभाले छ शिकार भी साथ में करे छ डॉल्फिन कोई भी चीज आसानी से सिख जावे और व का थाई व चीज करवा में मजा भी आवे डॉल्फिन कभी कभी इंसान के साथ भी खेले छ। और उन्हें अच्छों लगे इंसान के साथ खेलबो। <noise> डॉल्फ़िन भावनाओं को भी समझे छ डॉल्फिन पानी में भूत तेज तेर सके से ओर वा पानी को चीरते हुए तैरती हे।